<hesitation> yóbbuwuma ko lópitaal suma xam-xam <noise> bopp laa koy fajee, bu fekkee nawet la am na ñax bu ñuy wax baara <noise> boo raxasee gaañu-gaañu ba mu set nga jël ñaxu baara bi, boo ko walee nii ndox boobu comme <noise> alkol la boo ko ci defee daf koy rey de fat, deret bi sax day taxaw, ñax boobu day foccu. Xam nga ñaxu baara xam nga ko, xaaral ba nawet nga nga danga gis ku gaañu rek nga wol ko te ndox bi na nga sotti ko foofu, daf koy rey fatt <noise> wow koŋ <noise> te palaas bi mu nekkee dafa war a am suuf, te gaañu-gaañu bi buggut suuf. <noise> Bon am na benn yax xob ñu ngi ko wax rat, xob bu tooy bu tuuti <noise> boobu lay jël <noise> ak xobu póon ak póon bi ñuy maqq si gémmiñ <noise> nga boole leen ak waañ bi, waañ bi bu ñuy togg liy lang lu ñuul li nga boole ñett yooyu <noise> def ko suuf, boo ko ci tayee day kole, deret du ñëw te dara du dugg, te dafay daf koy rey foofu, foofu lay jaar wér. <noise> Comme <noise> waaw su fekkee buggoo ko yóbbu lópitaal. <noise>